Misy telo ny karazan'ny solon-dronono: misy ny ronono sôzà a, da misy ny ronono amigdala a, da misy ny ronono coco. Ny ronono soza a da mora ampiasay, matanjaky e sady be prôteiny. Ny ronono <hesitation> amigdala a da misy tsiro mamy sy maivamaiva, malaza ho sakafo maiva koa i io. Da ny ronono coco misy tsiron'ny voanio, soa amin'ny desera. Fa raha ampitahay amin'ny rononon'omby e da tsy misy tegna matsiro mihoatsy ny rononon'omby ireo.